أعتجد لو كنت في وظيفة بتتطلب شغل يدوي كتير أو أعمال يدوية دجيجة مثل البناء أو النجارة، كنت راح أكون ضعيف فيها، لأن مهارتي العملية مش مثل مهارتي الجسدية هي في التفكير التحليلي أو البرمجي فما أعتجد أجدر أكون ناجح في هالنوع من الوظائف.